Anatin'izany dimy minitra izany tena vitsy ny zavatra vitanao an. Raha ohatra zaho an, dia anaovako sandwich izany. Izany hoe maka mofo dipaina, dia izay ao anaty frigo fotsiny no ampidirina ao. Ohatra hoe asiana salady, legioma, na asiana fromazy sy charcuterie. Dia izay.